Kanjun jita e ɗum huwa, to ɗum ɓiɗɗi ɓoggi ɗin, ɗum ndinki ɗi, ɗi soññi, to ɗi piipitiri, koo ɗi piya les maaji, ɗi piya ɓanndu jita ɗum, sey ɗum yeeɓa sawti.